Ya sasiniyuu ntakaa kuyaa nte'eva kua sasinii ra ñaaka ya suvaa sakuaa tukunaaka ya, <hesitation> ya ta kiyoo i'í kontoo loo ntuchi, un xaa kuvaa kunimio xaa kuvaa kiimio kuenta kuxii i'í yuvii, un xaa kuvaa kuaa mii tukuo ve'eo, ra ñakaa ta kioo lo'o ntuchi, ntuchi kuaa chi ta kuu un vaa tu ntanuju va ntuchi vali su ntuchi, ya vaaka kana nuju miintu kuu ntuchi kuaa ya kana mii ñuntuu yoo, vaa chaaka xixiaka nuju miintu, su taku ka sava ra vaa ntivatu su saa mi ya yasii kuu mia ikaa taa ya. a <hesitation> kasao xiaa kua ya chinuuo xiiyo ñu'u chi xiiyo nu'u ika ra kuachi nta sajaa ika ra xii ta iniaa ntasaaja ta xiiyo ka'a na chinnuutukua ra va'â, chi ta ku na kosoo ntuchi nujua ra i'í rato ntasaaja ra i'i kayuu xi'í ntii tuku mi ntuchi, ra xaxii mi ya nikayuxiia kara yaxii a kana tuku mi nte'e chi kaa uva'a ta xi'iyo ñuu kua vaa ra ta taoo ñu'un kaá na ntaa saaja vaâ, ra ntaa xaa nta saaja vaa ra tu'u tukoo tu'tu kaâ tu xaa kayuu chiaa tuku mi tu'tu tuoo ta ika kosoo mi ntuchi, vijii vaa kosoo ntuchi ra ntantii sakusuoa. kasua. na kasuun vaa su ta kuu. I'i xaa kiimio kuenta ni kantia ta kuvaa i'i nujni palimita kaa, ra kantii chiñaara ta va'a tuku chii ntasaja chiñaa ya xiiyo, ra ika loo na koo ñu'u ra vijii vaa na kasuua ta xaa nmm <hesitation> ya naa vaa kasua ra saa ta xaa ika taxia ra xaa ntakatia yoso'o, nuju yoso'o, ra ika ya kuvaa vao nuju yoso'o, chi ta kuu naa koo vixiia tuku nuju yos'o ika ra yaa xiimia ika chi yaa ichi kuu ntuchi. na ntikooa ra ikara vixiia kara ika ntuu kixiia ta yaa ichii na kooa ra ichi nujuu yo'oso, ra ika ya koso'o toko ntuchi ta vaa nikasua saa ra kosooa ra ntikooa ya ika, ra chintukuo kisii lo'o nu ñu'u va ra ntasajao tikui ra ntantii ika chikao loo ijii yaxaa, un yoo tuna chi xixinaa ijii iyaa, xixinaa ijii yaxaa, su uvi nuju ku tu ijii tuku, ra ya xixii mintu yo'o ya ijii yaxaa kua xixintu, chikao ya kii mio kuenta kuva uvaa xixio, ra kuvaa saa chikao ijii ta chinuoa na kuiso mi tikui mi tikui ya ntikoo tukuo mi ntuchi kaa, nta xaa yaa ika yaa kiyoo kuenta xaa ntii vaa, ntii chiñaa mi ntu yuchi kaa saa ra xaa. Yaa ika ntikoolo ya'a, ya'a ntuku yaka kua xiximintuu ntaa kioo cuenta xaa kuva xatuu mi xixiao, ta ku ya xiatuu nuni kunio kuyuuo ta kuaa ya'a kiyoo, a tu loova ya xiatu xixio ta ntiavi tuu kiiyo komi, u'un kaava mi ya'a vali ya ntukuu, yaka ntikoo tukuo, ra ntikoo ichii tuoo ika a kuvi ntikoo tikuii tukuoa ra xaa natakio mi yuchii ntee ya yuchi mi ya ntuchi, taa tu nu kuio ntikoo tikuii xii mi ya ya'a ra yinaka su mi yuchi ntakio ra, yaa natakioo ya'a ya tikuii, a ta nuu ntikotua kaa ichio ra saa ichi koo ntiua, ntaaya ichi ikaa ra ntakavaa nuu nti'i tukoo xii mii ya yuchi ya nte'e ra, yuchi ya'a ra xaa ika vaa ra, xaa xinio xaa sajaa chiñaa tuku tikuii, xaa sixora vituu ntatisoaa ra ntukuoo i'i intuu loo ra, vichi, vichi kavaora chi ta na yaa- yaa- ya <hesitation> tana kava yachitukuoa, kuachi saa kavaoa ra ika yaa xaa ntuu ntujuu tuku mia ya yuchi ika ra yasii ka kanaa mi nte'e chi koo naa kajni ka mi nujua, chi ntuntuua nujua, taa yaaka vichi, vichi kavaoa ra vaa, ntaa nu'u yaa. Ikaa yoo tuku yuvaa ya'a, yaka kuu i'i kontoo loova tajaa tukuo xiia, sukuachioa chi yoo vaxii najaani tuku mi yuvaa ya'a ka, ra sakuachioa, tajaoa xi'ia ra, naaloo na chiyoo mi ya ika nta kuvaa i'i xi u'un minuto. a koo i'i ta kuva i'i uxii, chi yooa naa chio tukuu, ta xaa xuxaa ra na'a chiyoo tuku mi yuvaa ya'a kara, ta itiaa i'i yokoo kuiti ra, ya ka ii saxinuoa xaa vaa ntikuu, ta nuu ikaa ra xaa xinio vaa kuaa ika ra, ika kanuoo minuu, minuu kuijii, tu kootu minuu kijiiara, yoo minuu ya ichii chi yoo savara koo minuu ntikuu chi un ika ta kuu savii kuitii tuku xiyoo minuu yakara, ta kuu tiempo ya kanii koo ka tukuu minuu ra yakaa kuivii tajaao minuu ichii, a un minuu ya ika suu, ikaa tajaaoa ika, ta nuu xaa, xaa ni chiyoo tukua ikara, xaa yoo chiñaa xikoo minuu kara, saraa xa vaa, ikaa kuisooa i'i naa vaa kuiso tukutara xaa kunioara xaa ikaa yaa, ka ntukuo ta i'i ko'o loora tajaora ya yakuakuiti ra xaa vaa kuxiio ntikuu.